I Elizy io da tovovavy tanora tena maninto, feno fiaina sady mahay raha, amin'ny kilasy famarana izao. Da indray andro amin'izay da nifankahita tamin'izao lehilahy zao i. Vô nifankahita reo tonga de nifankatia. Lafa nandeha moa ny fotoa da niaraky reo, kanefa ny ray aman-drenin'i Elizy da tena sarotiny. Mitsara zany ny ray aman-dreniny fa mbola tsy mahazo manao sipa i laha tsy fa afaky BACC tanteraky. Da mba hitazomany ny tsiambaratelony io da miezaky avao i sy ny sipan'io zany miaraky antsokosoko. Kanefa ny vokatsin'io nefany da ratsy agnaminy satria lasa ho hain'ny ray aman-dreniny hoe mana sipa i da ho bedy i rehefa avy eo.